<hesitation> Amignay aty ndraika zany a, sy de tegna hoe misy tragno hoe tonga de vidiagna ambongadiny hoe io tragno de amidy fa <hesitation> olona amignay aty an matetika mividy tany izy de zay vao magnagno tragnony fa le vidina tany aminay aty zany a eo amin'ny <hesitation> à peu prés a un mmillion d'ariary à neuf million d'ariary akeo a vidiny de igny izy no magnano trano avekeo.